أول حاجة بنحط الحاجات التجيلة من تحت زي الكنادر أو الكتب، وبعدين نخلي الملابس المكوية فوجيها ونحاول نحط الملابس ونكدسها بطريقة مريحة ونخلي الأغراض الصغيرة <hesitation> في الزوايا والجيوب.